كنفضل يكونو عندي عشرين ديال الخوت هكا غادي نكونو عائلة كبيرة بزاف و غادي نساندو بعضياتنا و غادي يكونو عندنا مناسبات كتيرة باش نتجمعو فيها باش نشكلو واحد العائلة رائعة اللي غادي نتلاقاو بزاف غادي نفرحو غادي نزورو بعضياتنا غادي يكون عندنا تنوع كبير غادي نلقاو عندمن نمشيو